बोरियत जो एक हिंदी शब्द है। का अर्थ है उबान या उबाऊपन। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है। जिसमें आदमी किसी परिस्थिति या किसी माहौल में रुचि महसूस नहीं करता। इस अवस्था में उन्हें समय धीरे धीरे या निरर्थक लगता है। जैसे हम कोई काम रोज़ रोज़ करते हैं। तो धीरे धीरे वो काम हमारे लिए उबाऊ हो जाता है। और हमारा मन उसमें नहीं लगता। या फिर जैसे छोटे बच्चों को कोई नया खिलौना दिया जाता है। तो वो शुरू में उस खिलौने से बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें उस खिलौने से उबान होने लगती है। और वो नए खिलौने की मांग करने लगते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ लोगों के बीच बैठे हैं। लेकिन वो लोग ऐसी कोई बातें कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं आती। तो वो हमारे लिए बोरियत बन जाती है। हम उन लोगों से अलग होना पसंद करते हैं। इसलिए बोरियत का मतलब है मन को जहां मन न लगे वही है बोरियत।